لا مظنيش نمشي عا- نسافر عام كامل على خط الرحلة، وزيد عليها خاطر الفضاء كبير هلبا ومنظنش حتى نرجع. نحس الارض فيها هلبا حاجات لازم الواحد يعيشها ويجعد فيها. اما المريخ فعالم مش- ما في شي اي شي غيرالاستكشاف يعني رحله ما تستاهلش ان الواحد يتعب على خاطرها.